Este pues ohpa nopueblo kateh miak tzinameh, kateh miak totomeh, no palomitas, nohkiliah kokoh, chopamiltos, chokiltenah, este <noise> tzopilomeh, este kihtowa ich tepetl ohka tucan pero nohcirientito tucan, <hesitation> san onon ohkan. <noise>